गहरू नीलू रंग स्थिरता और गहराई कू प्रतीक च। यू गंभीरता और व्यवसायिकता कू माहौल बणोंदू। यू चुनौतीपूर्ण कार्य करदी बगत ध्यान बढ़ोण मा मदद करदू। यू अक्सर हूँ जगहों पर पाए जांदू जख कठोरता और मानसिक जुड़ाव की आवश्यकता होंदी। नीला रंग थें आध्यात्मिक रंग भी माणे जांदू। गहरा नीला रंग विश्वास और निर्भरता की भावना से जुड़यूं च।